<hesitation> chó ta kuchonri escalera jan ña, kanri ta kua vee anra na kanri iin nra yitón anra kanri iin- iina in xian ña na koninri tá kitojan ta kuchonri escalera nana nakoninri na itaka niño ta ña kanri ta xa xajan kanguchon escalera ña kanri nraña koninri itaka ninó.